دراسة الرياضيات مهمة لأنها تعلمنا التفكير المنطقي وحل المشاكل بطريقة منظمة. حتى في الحياة اليومية نستخدم الحسابات والقياسات، فالرياضيات جزء أساسي يساعدنا نفهم ونحل مسائل معقدة ويعلمنا على طريقة الحل المثلى.